kuulkaa ennen laskiaisen aikaan niin tehtiin jäällä semmoinen semmoinen kelkka
juu mutta minä en tiedä siitä minä en ole koskaan ollut siellä jäällä laskiaiskelkassakaan minä en sitä ole nähnyt ollenkaan mutta semmoinen mentiin isolla kelkalla niin mäkeen mutta minä en ole siinäkään ollut minä olin vain pikku kelkan kanssa mutta että ne teki toiset semmoisia niin että mäkeen ja hirmeä röykkiö sitten ja laskivat mäkeä alas mutta en minä jäällä ole nähnyt semmoista kelkkaa
no kuulkaa viime kerralla puhuttiin jo tuosta laskiaisesta mutta puhutaan kuulkaa nyt kun oli niitä muita juhlapäiviä mitenkäs ennen siinä pääsiäisen aikaan minkäsmoista touhua silloin oli
laitettiin vain mämmiä ja ja semmoista ja ei mitään muuta ja
no miten sitä mämmiä laitettiin
pantiin vain semmoiseen kuumaan veteen että ei juuri kiehunut niin jauhoja ja muutamat pani perunoita ja ensin keitettiin ja laitettiin perunoita jo hiukka alkuun ja sitten pantiin siihen kuumaa vettä ja jauhoja ja maltaita ja sokeria ja siirappia ja semmoisia kaikkia ja kuka sai vain parempaa ja niin sitä nytkin vissiin tehdään samalla tapaa että siirappi ja maltaat tekee semmoiseksi ruskeaksi ja makeaksi sitten
no kummassa parempaa mämmiä tulee tuommoisessa tuohisessa astiassa oikein vai pahvisessa
kyllä tuohisessa on mämmi hyvää ei ne pahviset ole sen väärtejä mutta kyllähän sitä siinäkin syö kun ei muuta ole mutta kyllä tuohinen on se pysyy niin tuoreenakin tässä pahvisessa kuivaa kaikki että tuota sen tuli oikein semmoinen niin kuin siirappi siihen mämmiin kun se oli tuohessa ja kun se seisoi ja tuli aina paremmaksi vain mutta tämä kuivaa kun se on tämmöisessä pahvissa mutta niitä ei saa enää niitä tuohisia
miten se tuohinen oikein tehtiin
se otettiin siihen aikaan tuohi lähti - heinäaikana ja niin se lähti niin otettiin ne tuohet ja siitä tehtiin sitten pantiin painon alla ja kuumassa vedessä kasteltiin ja ja tehtiin semmoiset kulmat vain että siitä tuli nätti tuokkonen - muutamat teki oikein kauniinkin mutta ei kaikki siihen tahtonut osata ruveta tekemään ja sitten ajettiin koivuista otettiin sitten semmoista säynävitsaa kun siihen vedettiin semmoinen sileä nasta vielä alla ja mutta kyllä katajasta tuli vahvempi kuin katajasta ja se veistettiin että se oli semmoinen toista puolta veistetty ja sitten käännettiin ne päät sitten sinne - niihin kulmiin kun tehtiin semmoinen kulma niin kuin jäniksen korva sitten mikä käännettiin ja se nasta pantiin sinne alla ja ja sitten se pantiin se lävitse siitä sitten niin siitä tuli nätti tuokkonen sitten kyllä se kasassa pysyi mutta jos oli oikein nuorta koivua niin ei tahtonut kestää löylyä
jaa mikä vitsa siihen laitettiin siihen miksi sitä sanottiin
sanottiin säynävitsa se oli otettiin katajasta niin se oli vahvempi kyllä ne koivustakin otti mutta se oli niin kuin semmoinen räyskempi mutta katajainen oli hyvä
no kuulkaa mihin aikaan - tuohi oikein lähtee irti
se lähtee siinä heinäkuun - alkupäivillä juuri siinä ja kesäkuun lopulla ja heinäkuun rajalla siinä se on juuri parhaimmillaan vuodesta riippuu kuinka aikainen kesä on niin sitä aikaisemmin mutta siihen aikaan se heltiää ennen otettiin kauheasti metsistä ja revittiin tuohia ja tehtiin tuokkosia mutta nyt ei sinne ole mentävä siitä tulee niin tyyris tuokkonen että ei siihen enää tee mieli pistää mämmiä kun sen siellä ottaa
no miten se irroteltiin kuulkaa se tuohi
se vedettiin vain veitsen kanssa niin koivusta semmoinen osa minkä suuruinen saatiin kun oli oksaton - täytyi katsoa ensin semmoinen koivu että ei ollut pahoja oksia ja jos olikin oksa niin niin kyllä semmoinenkin otettiin silti mutta sitten pantiin jotakin paperia sinne alla kun mämmiä tellättiin - niin se vedettiin juuri koivusta vain niin että se piirrettiin sillä viisiin ja sitä mukaan se revittiin irti että siitä tuli kuinka suuren sai sitten paremmasta koivusta sai paremman ja isomman ja
no lähtikö se noin hyvin irti vai pitikö noin kovin autella
kyllä sitä auttaa ja täytyi mutta kun hyvä koivu oli niin kyllä sen kyllä se aika hyvin heltisi mutta ja kun oli hyvä aika oikein niin niin sanoikin sanotaankin --- sananlaskussakin että menee vain niin kuin tuohi kun se hyvin heltiää
no kuulkaa yhteen aikaan noin suvesta niin niistä koivuista lähtee semmoista miksikäs sitä sanotaan semmoista mikä oikein on semmoista makeaa
se on mahlaa juu sitä tulee keväällä taas jo mahlaa kevätpuolella paremmin kohta kun se tulee lehtiin niin sitten tulee mahlaa ennen sitä laskettiin kauheasti isoista koivuista ja juotiin se oli olevinaan jotakin herkkua mutta ei sitä nyt enää lasketa enempää kuin tuohiakaan otetaan niin kun ne on rauhoitettu jo
ei suinkaan muut ottanut mutta lapset
sitä mahlaa kyllä sitä otti isotkin paikoin kun tykkäsivät siihen aikaan mutta ei sitä nyt enää moniin vuosiin ole enää taida lapsetkaan enää kaivaa sitä siihen aikaan kun minäkin olin lapsi ja siitä vielä ylöskäsin niin ne kovasti tykkäsi siitä mahlasta ja laskettiin ei puu ollut silloin niin suuressa arvossa niitä kynittiin ja kaivettiin vain mutta
kuulkaa kasvaako täällä täällä Vihdissä niin semmoisia kun sanotaan niinipuiksi
ei en minä en tiedä niistä niin en minä ole ole kuullut ollenkaan kyllä minä niinipuun olen kuullut mutta en minä tiedä jos niitä kasvaa Vihdissä ne on jossakin erikoisessa paikassa sitten jos niitä on vaikka minä montaa lajia puuta olen nähnyt täälläkin noin kun kulkee niin
no kuulkaa silloin pääsiäisenä niin oli semmoista muutakin tapaa sitten mämmiä tehtiin mutta mitenkäs mitenkäs lapset noin leikki
en minä tiedä ei ne ei ne oikein minä minun muistoissani niin mitään erikoisempaa sitä samaa vain mitä ennenkin leikkivät mutta semmoinen tapa vanhaan aikaan oli mutta ei sitä ole nyt jo jäänyt että ne pääsiäisyönä kävi noitia että ne leikkasivat kun oli lampaita ja kaikkia niin vähän villatuppoja ja kerivät sillä viisiin lampaita sun oli niin kuin noitumista mutta nyt ei enää taas semmoista ole ei nyt ole lampaitakaan enää monessa paikkaa mutta ei ei ole enää noitiakaan ja toiset pelkäsi ja toiset uskoi noitiin mutta ja sitten ne menivät semmoista noitumista sitten oli luuta tuolla haarojen välissä ja vetelivät sitä perässään ja semmoista oli mutta se oli semmoista taikaa vanhan ajan taikaa mutta ne on kaikki jääneet jo ei semmoista ole enää
no kuulkaa mutta ennen niin pääsiäisen aikaan niin - eikös tarhaan tehty
juu tuotiin hakua ja hypinlauta
no niin kerrotaanpas sekin että miten sitä
sitä tuotiin ja hakattiin hakua että oli pehmeää ja siihen tuotiin semmoinen iso ruhmu sitten keskelle sitä hakattua hakua ja sitten siihen semmoinen pitkä lauta ja siinä loiskattiin sitten pääsiäisenä niin että pompahteli juu semmoista se kyllä oli semmoista tehtiin paljon mutta ei sekin on nyt jo jäänyt taas vanhan ajan muistoon ei nyt enää ole ei hakata hakua enää eikä - loiskata hypinlautaakaan
osuikos siihen sitten kohdalle aina
no kyllä ne kun oli hyvä hyppäämään niin kyllä se joksikin osui mutta kyllä se välillä syrjäänkin meni niin tuota kuinka hyvin oli opetellut ja oppinut niin mutta ei ne nyt käytä sitä enää vaikka ne on hyviä kävelemään päänsä päällä ja kaikilla loiskaamaan niin ei ne taas hypinlautaa enää nyt käytä joo
mitenkäs tuota että mitenkäs tuota se tarha oikein ja minkä takia se tehtiin
sinne laskettiin lehmät aina juoksemaan oli kumminkin minun kotonani niin semmoinen että kun oli hakuja hakattu niin siellä oli lehmät ja ne oli yötäkin siellä sitten suven aikana makailivat ja ei niitä pantu navettaan sitten kiinni että ne oli siellä vain ja lypsettiinkin siellä ja se haku oli sinne hakattu että se oli vain sitten kuiva ja siisti ja sieltä korjattiin lannat taas pois ja taas tasattiin vähän ja tuotiin uutta taas välillä kesän aikaan sinne hakattiin leppääkin sitten sekaan että se oli pehmeämpää ja
no lehmät tuotiin sitten ehtoolla sinne
joo lehmät tuotiin ehtoolla sinne ja aamulla sitä sai yön olla siellä ja aamulla taas lypsettiin ja laskettiin metsään ei ne ollut pelloissa niin kuin nyt on ollut jo vuosikymmenet jo pelloissa kävi metsässä vain suurilla laitumilla
montako kertaa päivässä lypsettiin
kolme kertaa lypsettiin vanhaan aikaan mutta ei nyt ole enää monen vuotena niin pariinkymmeneen vuoteen enää niin lypsetty päivällä muuta kuin vain kaksi kertaa aamuin ehtoolla
no kuulkaa sattuiko koskaan niinkin että olisi niin kuin lehmä jäänyt metsään että ei olisi löytynyt
kyllä se monesti jäi että ei tullut mutta ne sitten taas sentään tuolla aamupuolella löytyi aamuyöstä kun haettiin niin kyllä ne taas sitten lypsettiin kiireesti täälläkin kun on niin suuret nämä valtametsät niin tänne jäi tuossa jäi Visterinkin karja kerran kaikki sinne mutta aamupuolella ne tuli taas sitten kotia sitten oli kiire lypsää kun oli tuommoiset aarniometsät että ei niitä
no kuulkaa kyllä kai niin sattui kun oli tuommoisia veteliä paikkoja että olisi pudonnut sinne
ei ne sentään täällä niin mennyt kyllä tuohon meni sentään meidänkin suohon niin meni tuo naapurin lehmä kun se olikin tuo naapuri oli niiden silloin niin meni keskellä päivää semmoiseen suoläpeen ja kaikki oli pois niin että se kuolikin sinne sitten kun mekin oltiin tuolla kaukana takapuolella perunoita istuttamassa ja oli semmoiset metsät ja verhot kun ennen oli pelloissa semmoisia pieliä niin edessä niin ei nähtykään se oli kuollut sitten jo ja hän oli ja tuolla toisessa naapurissa istuttamassa se kuka sen omisti niin perunoita sitten se kuoli siihen mikä nyt tuossa kasvaa peltoa niin se oli semmoisena suomaana ja metsäromikkona semmoisena sanottiin rahkasuoksi tai semmoiseksi se on nyt ajettu ja tehty kaikki näillä vuosikymmenillä niin se oli niin vetelää että se täytyi niin kaukaa poiskin sieltä ensin vetää ja saada ei sitä saanut poiskaan enää leikillä sieltä
no ei suinkaan käärme koskaan pistänyt lehmiä
kyllä se joskus pisti ja täälläkin ja viime suvenakin vielä niin oli tuossa naapurissa pistänyt tissiin kun vissiin laitumella kun oli maannut se kauan aikaa sairasti sitä mutta kyllä se siitä parantui sentään ei tässä kovin paljoa ole käärmeitä mutta kyllä niitä täällä on sen verran että että ne tuntee nyt on niin metsät jo kaikki raavittu että ne on niin käärmeetkin menneet jo eri paikkoihin
minkämoisissa paikoissa ne käärmeet oikein noin asustaa
kyllä mar niitä on vähän joka puolella niitä on mäissäkin ja ja tuolla suossa tuolla oli meidänkin suossa yksi kevät niitä oli niitä on toisilla vuosilla niitä näkyy enemmän kun pojat lähti sinne sanoivat he menee käärmeitä pyydystämään ja ja niitä meni kolme neljä sinne ja kaikki ne tuli kepin nokassa käärme ne saanut oli noin keväällä kun ne tulee siihen mättään päälle niin ne oli sen sitten saaneet ja kun minä olin puolukassa tuolla yksi vuosi niin tuolla Pusulan puolella tuossa mäensyrjässä niin siinä oli vissiin oikein joku käärmeen pesä kun niitä tuli semmoisia pikkuisia niin en minä isoa nähnyt mutta pieniä tuommoisia kun oli niin kuin puoli metriä ja siitä vähän pidempiä niin niitä meni oikein vain monta peräkkäin mutta kyllä minä äkkiä muutin paikkaa tuossa oli Kouvaisilla ja niitä niin vietävästi tuossa kun tuon tuossa metsässä ennen kun se oli semmoinen rytikistö kun se oli Kymi-yhtiön hallussa niin siinä oli yksi semmoinen kun oli puhtaaksi hakattu niin semmoinen läpi oli mansikoita kauheasti ja lapset meni noukkimaan niin eivät vielä ymmärtäneet että ne oli käärmeitä niin sanoi että meni semmoisessa kierukassa vain ne heitti puuhunkin itsensä sanoi ei he tiedä mitä ne oli sanoi että ne meni sanoi ne oli vain niin kuin semmoinen rulla mutta kovin ne heitti korkealta itsensä mutta he lähti pois sanoi eikä he tiennyt että ne käärmeitä oli mutta me tiedettiin sitten että ne oli niitä ne oli - missä on mansikoita niin käärmeet tykkää siinä ja kauheasti olla
syökö se mansikoita
minä en siitä tiedä mutta kyllä niitä vain mansikkapaikassa on kovin jos minä näenkin sen niin minä menen niin että en minä kerkiä katsomaan se on niin
ettekö ole koskaan tappanut
kyllä se minulla pysyy tappamatta mutta kyllä minä nähnyt olen maantielläkin välillä kun on joku pyörä yli ajanut niin on pitkänä siinä mutta jos sen tuolla metsässäkin näkee niin kyllä se maa kelpaa että siitä menee pakoon tappaminen mieleen muistukaan
miten se kuulkaa liikkuu se käärme
se ui sillä viisiin vain kun se poikki maantienkin menee niin minä tiedä sitten onko sillä jalat tai millä se menee - sannassa se menee huonommin mutta kyllä se ruohokistossa menee hyvin niin että kahahtaa kun se vain kuulee rapinaa niin ja semmottoon ne pienetkin kun minä katselin kun ne meni kannon juuresta niitä tuli oikein siinä oli joku pesä varmaan niin ne luikersi sillä viisiin vain kiemurassa ja niin ne meni niin että kun oli puolukoita minä noukin ja oli lämmin mäen syrjä
mahtaakohan ne osata uida
minä en siitä - osaa sanoa siihen mitään mutta tietysti ne osaa kun tässä suollakin on tässä on rannassakin niin niin kuin keväisinkin niin aika paljon vettä niissä suorannoissa kun vesi nousee niin kun he sinnekin menneet on että ne siellä yksin olla voi siinä on mäet kahta puolin niin
oletteko kuullut semmoista että että käärme menisi noin että se että se tälläisi itsensä noin tuommoiseen niin kuin kiirikkaan
juu kyllä minä sen kuullut olen että se menee semmoiseen kiirikkaan ja sanovat silloin se pistää pian että se heittää itsensä siinä kiirikassa mutta en minä ole sen heittoa nähnyt mutta mutta kyllä minä sen semmoisessa kiirikassa olen nähnyt makaavan jossakin tuommoisessa kannon syrjässä mutta kyllä se siitä äkkiä livahtaa kannon holoon kun vain kuulee rapinaa niin että ei sitä kerkiä paljon tarkastamaan
mutta sitten on kuulkaa semmoisia käärmeitä jotka ei ole - myrkyllisiä
joo ne sanoo että on tarhakäärmeitä mutta minä en osaa niitä vain tuntea sanovat että ei ole että ei ole myrkyllinen

no kun silloin pääsiäisen aikaan niin hypinlautaa hypättiin niin eikös keinujakin ollut
juu niitä oli vanhaan aikaan paljon keinuja käytiin keinuilla ja ja mentiin piirileikkiä ja semmoista sitten siellä oli taas semmoinen laani missä - toiset meni piirileikkiä ja toiset keinui
minkämoinen minkämoiset ne keinut oli
ne oli vain puusta tehdyt ja oli sitten jonkun puiden raossa noin semmoiset rautainen akseli ja siinä sitten oli se oli neliskanttinen ne istui joka puolella sitten tai toiset seisoi ketkä - pää kesti vain seistä ja heittivät kovasti toiset istui niillä laudoilla sitten kun ei - uskaltanut seistä minä olen ollut huono keinumaan aina en minä ole paljon keinunutkaan minun on pää ollut semmoinen että ei se kestä oikein keinua tekee niin pahaa kun keinuu mutta kyllä niitä oli kyllä minä keinulla ollut olen ja paljon keinuttavan nähnyt tässäkin on vähän matkan päässä niin oli semmoinen keinun plassi ja jos oli pieni matka väliä niin oli taas toinen keinu mutta ne on kaikki nyt hävitetty jo pois monta aikaa jo ollut ei niitä enää siellä meni välillä jonkun jalkakin poikki ja jotakin aina tuli ja pidettiin isoa melua ja nyt on kaikki jo rauhoitettu niin joo
no kuulkaa mitenkäs noin juhlaöinä tai semmottoon niin eikös eikös noin puhuttu että olisi käyty noin kuutelemassakin
juu kyllä ne vanhaan aikaan mutta se oli niin paljon vanhaa jo että ei - minäkään ole enää ollut mutta silloin kun minä olin rippikouluiässä vielä niin silloin ne vielä paljon kuuteli mutta sitten se rupesi jäämään jo ne meni pajoihin ja huoneiden katolle ja semmoista istuivat sitten jossakin mikä oli kolme kertaa muutettu ja niillä oli aina jotakin semmoista taikaa sitten mutta toiset puhui taas sitten jo kun minä olin jo iso likka niin puhuivat että kun ne pajaankin meni ja piti siellä jotakin kuuteleman että sinne meni toiset taas sitten jo etukäteen kun tiesivät ja pelättelivät että tuota ei niistä tiedä sitten ei suinkaan ne ollut mitään muuta kuin pelättivät toinen toistaan minä muistan kun minun puhui musterinikin että että tuota kun oli tuolla Olkkalassa joku semmoinen silta missä sitten aina näkivät semmoisia näkyjä niin hekin meni sitten ja panivat valkoisen lakanan sitten yli päänsä ja selkää peittivät itsensä semmoiseen niin kuin pussiin sitten ja sitten kun tuli toisia niin sitten käveltiin sitten pitkin tien syrjää sitten eikä puhuttu mitään sitten että se oli vain niin kuin aave sitten mutta kyllä mar niitä voi ollakin puhuu tämä - meidän talon se - kun nyt on yli kahdeksankymmentä vuotta ja se Oskari niin puhui että kun hän isänsä kanssa meni tuolta Helsinkiin meni niin siellä yhden hautamaan ohitse se Kirkkonummen tai minkä se sanoi sen olevan niin niin he meni yösydämen aikana sitten isänsä kanssa peräisin isä meni edellä ja hän tuli ajoi toista hevosta meni perässä kun kahdella hevosella menivät Helsinkiin niin hänen rinnallaan käveli sitten ja semmoinen sanoi ja ei mitään puhunut mutta oli ihan valkoinen sanoi ei he puhunut kumpikaan keskenäänkään yhtään mitään mutta sanoi että sitten se hävisi niin kuin se siihen tulikin että ei he enää nähnyt niin hänen sanoi isänsä sitten häntä että näitkös mitään niin hän sanoi kyllä hän näki mutta ei he uskaltanut puhua sen enempää sitten keskenään että he meni vain sitten menoaan että sitten jälkeen päin he puhui sitten minkä he näki että meinasi että se tuli siitä hautamaasta että joku oli mutta olisikos se ollut sitten joku pelätys tai olisikos se ollut joku sitten kyllä tuo yksi semmoinen tuttu poika puhui että kun hän oli juovuksiin ja meni tänne Vihdin hautausmaahan hän menikin ja hän oli sinne mennyt vähän niin kuin tiedottomana sitten kun hän jo juovuksiin oli ja meni yhden hautaristin viereen maata ja sitten soi kello niin kovin hänen korvassaan että ei hän kyllä hän heräsi ja koko aikana se - soi hänen korvaansa niin kauan kun hän pääsi hautamaan portista ulos mutta sitten taukosi mutta ei hän mitään nähnyt mutta kello soi vain niin kovin hänen korvassaan ja kyllä hän selkesi sanoi että hän oli ihan selvä että sanoi että totta se oli semmoinen vain että hänelle annettiin semmoinen soitto meinattiin ei täällä ole mikään juopuneen makausplassi kyllä hän hautamaalta pois pysyy sanoi
sitä oli ennen semmoisia paikkoja joita vähän pelättiin
joo ja ihmiset uskoi kaikkia
olikohan noin muita paikkoja kuin nuo hautamaat semmoisia
kyllä niitä oli muitakin semmoisia paikkoja vanhaan aikaan että tuota mutta ei niitä enää nyt ole semmoisia että pelätään ihmiset tulee semmoiseksi jo että ne jos jotakin rapinaakin kuuluu ne tahtoo katsoa että mikä se oli ei ne usko enää semmoisia olemattomia mutta ennen niitä oli ne sanoivat niin minun vanhempanikin kun ne Helsingistä tuli niin jossakin tien vieressä sitten minä muista enää missä se oli täällä Helsinkitien varrella niin parkui lapsi niin kovin niin he pysäytti hevosen sitten ja sanoivat että että mitä vasten hän itkee niin sanoi että hänen hän itkee sitä vasten että hänen luunsa hän on tähän tuotu ja hän tahtoo että hänen luunsa tulee siunattuun multaan niin ne - kysyivät he sitten vain että mitä vasten kuka hänen siihen tuonut on niin hänen äitinsä sitten ja sitten ne sanoivat mistä se tuli sitten jostakin Suontaan Ylöstalosta se tulee ulos ja on pitkä letti roikkuu päässä ja kun he tuli siihen kohdalle sitten niin niin tuota sieltä tuli semmoinen nainen ulos sitten ja oli pitkä palmikko ja he sitten siitä ilmoittivat että sieltä se kaivettiin mutta ei nyt ole enää - jos tekevät mitä tahtoi niin ei ne enää paru eikä vanhaan aikaan ne ilmaisi sillä viisiin
puhuttiinko kuulkaa semmoisesta kuin parasta että semmoinen haltijaolento olisi
en minä parasta ole kuullut mutta kyllä minä olen mieshaltijasta kuullut puhuttavan että tuota ja minun puhui isänikin kun he oli lapsia niin he oli kotona lapset keskenään ja sitten tuli semmoinen oven päällä semmoinen valkoinen sanoi äiti heitä aina sanoi että täytyy olla kauniisti että ei tule mitään pelätystä heille tuli sitten semmoinen oli - ihan valkoinen ja iso sanoi ja kolisti kovin sitten sanoi mutta he ei uskaltaneet avata sitten ovea kun heitä oli kielletty avaamasta että ennen kuin omat vanhemmat tulee sitten se meni siihen kun he meni ikkunaan niin katselemaan niin meni semmoiselle vanhalle ladon plassille mikä oli hävitetty ja telläsi siihen maata ja he ei nähneet yhtään koska se siitä katosi vaikka he niin katsoi että ei he tauonneet ollenkaan katsomasta niin siitä se hukkui mutta en minä itse ole mitään nähnyt mutta kun minä tuolla Kaharilla olin meitä oli paljon nuoria ja hallitusväki oli Hankoniemessä ja oli uudenvuodenyö ja pelattiin semmoista mustaa maijaa kun oli tuommoiseen kun ennen vanhaan oli toppisokeria niin semmoista kovaa paperia niin tehtiin siihen semmoinen musta maija ja sitä pelattiin se voitti sitten - tai se hävisi niin kuka sai sen mustan maijan ja sitten tuli semmoinen että kun lähti siitä kyökin sängystä missä aina sitten se köksä makasi niin siitä lähti ja se sänky rutisi juuri niin kuin se olisi hajonnut oikein semmoista rutinaa piti ja sitten se meni ruokasaliin ja siitä välieteiseen ja siitä aina vinttiin sitten ja se kuului ne askelet se oli oikein niin kuin se olisi ollut kivestä ne aina painoi joka kerran oikein rytkähti sillä viisiin kun se meni ja ne oli harvat askelet tuli meidän kohdallamme sitten juuri siihen pöydän päällä missä me pelasimme sitä mustaa maijaa mutta kyllä me mustan maijan hellitimme ja - mitään muuta minä en ole kuullut enkä nähnyt koskaan että tuota että sanotaan että kun on mieshaltija että se on hyvä mutta jos on naishaltija niin se on sitten paha että joka huoneessa pitäisi olla haltija mutta en minä ole koskaan nähnyt enkä mitään muuta kuullutkaan enkä minä vain pidä väliäkään kun minä olen arka että tuota jos semmoisen näkee niin eikä suinkaan niitä enää olekaan eikä ne näyttäytynyt ne oli vanhaan aikaan ihmiset uskoi kaikkia ja puoskaroivat niin ne uskoi kaikkia niin kaikkia olikin kyllä ne nytkin sanoo että on tuossa oli Sorvarilla semmoinen mies kun luki mustaa raamattua niin se ei yöllä nukkunut yhtään päivällä se makasi sanoi että ei hän saa yöllä nukuttua ja minun setänikin puhui sitten että kun ne - vanhaan aikaan oli varastettu hevonen varsoineen jostakin talosta ja sitten se mies meni niin noidan tykö sitten niin noita sanoi että ei he sitä nyt tiedä mutta tulee niin kuin huomisaamuna sitten niin hänen puheelleen niin kyllä hän sitten sanoo missä se on ja sitten se mies meni ei mennytkään kotiinsa sitten se meni vain sen noidan navettalatoon sitten ja sitten kun kellot tuli kaksitoista niin se noita tuli sitten rampilleen ja oli raamattu ollut kädessä sitten ja se pani sen jalkojensa alla ja seisoi sen päällä niin sitten tuli niin kova kohina sitten ja sitten tuli semmoinen elävä kun puhui sitten missä se on että missä niityssä se on varsansa kanssa sitten niin tuota mutta oli sanonut sitten että se mies kuutelee sen nyt ja sitten se kuka on tämä kysynyt niin se piti se noita sanomaan että minä kierrän niskat poikki niin sanoi ei sinne pääse että se on kolmen luvun takana ja sanoi että se noita että se piti olla tosi asia että ei se ole mikään valhe se mies meni vain ja otti hevosen sieltä ja lähti kotiinsa että se oli niin kuin siunannut itsensä sitten et kun se oli muka kolmen luvun takana - että tuota sydänyön aikana se oli semmoinen sitten kun se tallasi raamattunsa päällä mutta se vakuutti että se oli totta
no kuulkaa puhuttiinko semmoista että tuommoisia aarteita olisi vähän niin kuin kätketty ja että olisi niin kuin palanut semmoisia valkeita sitten
juu kyllä ne semmoisia ja vähän puhui mutta vähemmästä päästä että ne enää puhui siihen aikaan tässä paikkakunnilla mutta että kyllä ne puhui että oli semmoisia vähän niin kuin enteet - joku näki aina jotakin semmoista mutta se - ruvettiin jo pitämään siihen aikaan niin semmoisena niin kuin jollakin tapaa semmoisena humpuukina vain että ei sitä otettu niin toden kannalta
mitenkäs tuommoista kuin olen kuullut että noin niin kuin olisi semmoisia rajaäijiä tai semmoisia jotka olisi ollut niin kuin ollut noin talojen rajalla rajallakin ja huudelleet
minä en ole niistä kuullut mitään enkä eikä täällä puolella ole kukaan puhunut niistä mitään ne on jossakin vissiin jo kauemmissa - vanhempaa
mitenkäs noin kuulkaa jos jos sattui niin kuin varaskin käymään niin oliko semmoisia tietäjiä joiden luona käytiin vähän kyselemässä neuvoa tai jostakin muusta asiasta
kyllä niitä oli oli semmoisia mutta en minä tiedä jos siitä mitään tietoa sen paremmin sai mutta kyllä niitä oli semmoisia että luulotteli ja tässäkin oli tässä - Jokikunnan tuossa kylässäkin niin siinä oli semmoinen vanha Helmanni ja se oli semmoinen tietomies ja ja jos oli jotakin tautejakin niin se uhraili sitten sillä viisiin maan kanssa ja - jollakin elohopealla ja semmoisella mutta kävivät aina sen tykönä sitten mutta minä tiedä jos he mitään sitten siitä tiesivät
olettekos kuullut semmoisesta kuin Uutmannista puhuttavan
kyllä minä sen nimen olen kuullut mutta minä en siitä muista mitään yhtään että se piti olla joku semmoinen noita oikein semmoinen nimi - jos se sama olisi niin
se oli tuolla Pyhäjärven puolella
juu minäkin sen tiedän se minun vävy niin puhuu - aina että hänen isänsä on puhunut siitä semmoinen kun se oli siellä puolella jo niin kun siellä oli semmoista metsäkulmaa että siellä oli se siitä paljon on puhunut mutta se on nyt jäänyt niin kuin unholaan ei niitä ole tullut pantua niin mieleen enää kun ne lyödään niin lööperiksi nyt jo semmoiset kaikki
no kuulkaa kun oli äsken noista käärmeistä puhetta niin niin puhutaan että tuolla Pusulassa olisi joku semmoinen Varvarin talo missä mihin olisi - pitänyt niin kuin käärmeitä kovin tuleman
joo kyllä minäkin olen kuullut sen Varvarin talon mutta minä en niistä käärmeistä tiedä mitään minä ole siitä mitään kuullut mutta tässä oli Visterissä tuossa vähän matkan päässä kun tulee - Karkkilan tietä niin siihen että kyllä sekin mahdollista että sinnekin käärmeitä tuli kun tuohon siinä oli semmoinen kulkumies ja oli niin hyvin roikalainen ja olivat nauraneet sitä siihen tuli piru ja sitten niin tuota se mies oli sanonut että kyllä - kyllä nyt nauratte mutta kyllä vielä paruttekin kun ne nauroi sitä miestä sitten kun se oli semmoinen rojoinen ja likainen ja roikalainen kummoinen se sitten oli ollut joku kontti selässä ja sitten tuli semmoinen että kun heitteli kaikki kukkaspurkit ja kaikki että siellä pappikin oikein kävi sitä pois soittamassa ja sen kanssa olivat kovassa kiusassa ja sitten mutta ei se ei se ensin näyttänyt itseänsä sitten kenellekään mutta sitten se mutta aina vain se heitteli kaikkia mutta että ei se juuri sitten sattunut keneenkään mutta hyvin se meni sitten läheltä mutta minä en muista sitä enää sitten kuinka se sitten lopulta pois meni sieltä mutta kauan aikaa se kiusasi niitä se on kyllä totta että se on se on ne ei ole niin kovin iankaikkisen vanha asiakaan ja sitten tässä on niin paljon semmoisia kun on ympärillä kun on puhuneet sitä mutta minä en sitä kyllä muista minä olin sen verran kauempaa täällä mutta ei se paikka tuossa pitkältä ole niin ne puhui vain semmottoon kun nauroivat sitä ai siellä piti ja käärmeitä olla sitten siellä Varvarilla se on kyllä Pusulassa tuolla se Varvari
no kuulkaa riihiä kanssa pelättiin
juu riihiä pelättiin ja siellä ne sanoi olevan tässä olin sanomassakin kun minä täällä Mäntylässä jo oli ja oli kerran ja sanoi että on tosi että saa kysyä perään jos tahtoo että meni poikia paljon jouluyönä niin riiheen niin korttia pelaamaan ja sitten sinne tuli semmoinen kun oli vihdoista housut ja se löi sitten ja kovin siellä heidän seassaan mitään ei se puhunut mutta kovin se löi aina rupesivat katsomaan silmuistuksin jokainen olisi lähtenyt pois mutta ei kukaan meinannut uskaltaa ylös nousta että lähtee ensimmäiseksi ja sen koommin ei he ole menneet enää mihinkään latoon sitten pelaamaan oli että ei he päättivät sen että ei he mene se oli sanomalehdissä ja sanottiin että se on varma tosi että saa kysyä perään minä olen sen vielä lukenutkin itse mutta kyllä riihiä aina pelättiin siellä piti aina jotakin sitten semmoisia tontteja olemaan ja kyllä minäkin riihessä paljon kuljin ja ehtoolla myöhään ja aamulla varhain kun oli taksvärkitkin niin miehen täytyi siellä olla ja lapset oli pieniä sinne oli meno mutta kyllä minä aina jonkun vein kun vähänkin isompi oli niin fölissäni että minä tiedä kanssa mitä minä pelkäsin mutta en minä mitään nähnyt koskaan mutta se oli vähän semmoinen sukkela paikka
säilytettiinkös ennen kuulkaa ruumiit niin riihessä vai
minä en en muista sitten semmoista aikaa että niitä olisi siellä riihessä pidetty jossakin aitoissa ne oli vain ja semmoisissa mitä minä muistan muuta kuin jos joku sattumalta että ei ollut missään muualla niin niin kuin silloin kun se hirmeä vesitulva oli niin tuo Karhumäen poika se pantiin Koskimäen riiheen kun ei päässyt - ylitse joesta kun meni silta ja pidettiin haudattaman silloin oli minä muista kuinka monta vuotta siitä on kun niin kauhea tulva oli meni tuo silta kun tästä mennään tuonne Pakaislan lävitse siitä se joen silta niin ei päässyt yli millään kun tuli niin kauhea vesi niin se pantiin riiheen mutta se oli semmoinen satunnainen vain kyllä ne aitoissa ja semmoisissa vain pidettiin jossakin
mikäs mikäs se semmoinen tulva oli mistä se johtui
tuli niin kova kaatosade vain niin että että se vei kaikki sillat ja mullatkin kasaan tässäkin oli niin kauheasti tahtonut mihinkään päästä - tuli se oli juuri heinäaikana se oli vissiin niin kuin - se oli kahdestoista päivä silloin se oli niin kuin kolmattatoista päivää vastaan vastaan yönä heinäkuussa minäkin menin kirkolle silloin oli niin kuin kovin kuuma että tahtoi ihan läkähtyä ja sitten tuli oikein semmoinen kaatosade että kun meidänkin tuli tuosta katolta tallin katolta alas ja minä katselin tuvan ikkunassa sitten tuli vain niin kuin olisi saavista kaatanut niin kauhea vesisade oli niin tuota muistan siitä kun aina Lumialla meidän talossa niin mentiin aina Hermannista heinään ja Hermanni on kahdestoista päivä heinäkuuta niin tuota ne - tuli miehet vastaan ja menivät - avaamaan päitä ja sitten niin menivät heinään ja sitten kun minäkin tulin kotia niin sitten ehtoolla se alkoi jo ja se oli niin kovin kuuma ja sitten niin kovin tuli vettä
no oletteko kuulkaa koskaan ollut noin kovalla kovalla ukkosenilmalla
kyllä minä ollut olen mutta ei se minua ole satuttanut vaikka kyllä minä kovin arka olen ukkoselle kerran marjametsässäkin oltiin tuolla niin kauan kaukana tuolla mm Karkkilan lähellä Karkkilaa jo mustikassa oltiin ja tuli niin taitamattoman kova että oltiin niin märkiä että ei märemmäksi millään voinut tulla ja tultiin aina mutta ei puun allakaan uskallettu mennä kotia tultiin mutta kyllä niin kauhea ilma oli mutta - ei se meitä lyönyt sentään mutta kyllä se kauheaa on kun joutuu olemaan metsässä ukonilmalla kun oikein kova on
no kuulkaa puhuiko ne vanhat ihmiset että salaman mukana olisi niin kuin jotakin pudonnut alas
no ne ei ne minä ole kuullut putoamista mutta se vain että siinä kävi semmoinen niin kuin nuoli semmoinen että se sitten pitäisi sytyttämän ja kun se on oikein kova niin kyllä minäkin olen nähnyt siinä käy niin kuin semmoinen miekka oikein kun se heittää semmoinen sanovat että siinä kulkee pallo sitten yhdessä mutta en minä ole semmoista palloa sattunut näkemään mutta kyllä minä semmoisen miekan nähnyt olen se oikein tässä yksi vuosi se kävi tässäkin niin kovin että meinattiin että kyllä se nyt johonkin lyö mutta ei se vain lyönyt niin kävi semmoinen miekka oikein lävitse tämäkin oli niin valkoinen kun se oli yön aikana niin minäkään uskaltanut olla täällä minä menin tuohon alas eteiseen ja istuin siinä nurkassa ja toiset kaikki tuli ja ja katseltiin vain ikkunoista että kyllä se nyt johonkin lyö mutta ei se lyönyt tuohon metsään se oli sitten lyönyt mutta että kyllä se tässä jossakin poltti minä muista missä se oli polttanut jonkun tässä lähellä ja muuntajaa ja semmoista mutta että ei se mitään ihmisasuntoihin lyönyt
kuulkaa kyllä se puissa näkee joskus semmoisia salaman jälkiä
juu tuossakin on metsässä paljon kun tässä on nuo mäet kun on pannut puut poikki ja pirstonut oikein semmoisia kappaleita moneen eri haaraan tuossa mäessäkin kun kun se kai tässä kovin niin se lyö johonkin mäkeen tuohon kun on kun marjassa käy niin näkee

no kuulkaa onko teidän mielestänne nuo ilmat muuttunut siitä mitä ne oli vanhaan aikaan
kyllä ne on muuttuneet paljon toisenlaisiksi niitä juuri eilen ehtoollakin puhuttiin että ennen oli talvikin niin kauhean pitkä että mutta nyt se on jo niin kuin paljon lyhyempi mutta minäkin sanoin että se johtuu vissiin siitä kun nyt on hyvät valot ja ja kaikki jo niin ne on niin kuin joka tavalla muuttunut paljon tuo luontokin ja nuo taivaankappaleetkin kun niitä seuraa niin nekin on paljon muuttunut että ne niin kuin jollakin tapaa kääntyneet tai kuinka minä sanoisin ne niin että ei ne ole enää niin kuin ne vanhaan aikaan oli ennen oli se talvikin se oli niin kauhean pitkä kun se alkoikin jo ja sitä oli ja kylmää ja lunta ja nyt se menee vain niin niin kuin paljon nopeammin
mitenkäs talvella noin niin sen lumen kanssa ennen pärjättiin
sitä sai luoda vain tuolla maanteilläkin ei siellä - aurattu niin kuin nyt aurataan ne sitä sai mennä vain mentiin pelloilta ja kaikista ja sitten - ne kulki hevosmiehetkin niin sai olla lapio fölissä ja luoda sitten että pääsi lävitse ei sitä aurattu eikä tämmöisiä teitä ollut kuin nyt on tuossa minun kotonanikin niin kun se on semmoinen - mäkimaasto kun se ajoi sen mäen täynnä niin sitten ne meni pellon puoltakin sitten tekivät tien ja lapiot kourassa ja sieltä ne mylläsi vain sitten niin että ne vain pääsi menemään ei niitä millään konstilla tommottoon ja sotkettiin vain sitten sen hevosen kanssa ja kun semmoinen iso kinos oli niin sitä täytyi sitten vähän lapioida että ne tasaantui ja sitten kun niin paljon oli että ei päässyt tehtiin pellolle taas tie ja kierreltiin semmoista sitä tehtiin tämmöisiä vehkeitä ollut eikä niin teitä katsottu kun nyt on tiet vain niin kuin pöytä nyt on jo kaikki sivutietkin kauniita puhumattakaan maantiestä sinne pannaan sannat ja ajetaan että ei se ole liukas ja sieltä ajetaan lumet ja mutta ei siellä kelkallakaan enää mitään virkaa ole että kun ennen mentiin kelkalla pitkät matkat kyllä ne kaikki muuttuu
mitenkäs noin suvet niin oliko ne oliko ne lämpöisempiä
no en minä osaa sitä sanoa kyllä ne kylmiä oli silloinkin ja minä muistan pikkulikkanakin kun oli heinäaikaankin niin aamuisin oli aika kylmää ja pelättiin hallaa enemmän nyt on kaunista ollut kuin silloin pelättiin hallaa kauheasti jos osuttiin siemenviljaakin saada laposeen kun kylvön tai noin korjuunaika oli - että ei halla olisi vienyt kaikkia mutta ei nyt enää hallaa pelätä ja eikä sitä enää oikein ole niin ollutkaan että se oli välillä keväisinkin niin että se vei perunanvarret ja kaikki ja ja suvenaikaankin vielä mutta nyt ei ole enää moneen vuoteen ollut semmoista
kuulkaa puhutaanpas tuo heinän teko siitä ei on ollut puhetta että että minkämoisista paikoista sitä tehtiin ja sillä viisiin
sitä oli niittyheinää vanhaan aikaan niin se tehtiin tuommoisilla alavammilla mailla mitkä on nyt tuommoisia tasaisempia niin ne oli semmoisia semmoista niittyheinää oli puskasta tai pajua ja ja hanhenpajua ja semmoisia sieltä puskien raosta vain niitettiin ja oli lähteensilmiä ja kaikenlaisia semmoisia vesiojia juoksi mutta siellä kolhittiin vain sitä mutta rupesi sitä olemaan sitten kylvöheinääkin isommissa paikoissa oli vähän enemmän ei pienissä niin ollut mutta pienet rupesi perässä sitten taas niissä pikkupaikoissa olemaan ja nyt sitä on jo paljon enää olekaan semmoisia niittymaita ne on tehty ylös ja ojitettu ne oli semmoisia vain hirmeät läänit niin semmoista puskistoa ja ja rämikköä ja ojikkoa sieltä laossa - raosta niitettiin viikatteen kanssa ja viikatteen kanssa niitettiin vielä se peltoheinäkin niin monet vuodet meilläkin kun tehtiin taksvärkkiä tässä niin sitten niitettiin ei talossakaan ollut sen ne niitti vain heinänkin viikatteella ensimmäiset vuodet mutta sitten otettiin kone ja sitten otettiin meilläkin sitten kone kohta perässä ja ruvettiin niittämään ei sitä enää sitten iankaiken niitetty monta vuotta sentään niitettiin ensin viikatteella vain heinät ja kaikki viljat poikki rukiin ne niitti ennen mutta siitä on jo monet vuodet niin kampilla vain ja ja vehnät ja semmoiset mutta sitten ne rupesi niittämään jo että minä oli jo edes päässyt ihminen sitten ne rupesi tuli tuohon Näkille semmoinen isäntä niin se rupesi viikatteella niittämään ruista ja sitten kaikki toiset kohta perässä kun ne näki sen ja sitten niitettiin vehnä pidettiin vielä kun oli talvivehnää ei -- kevätvehnää ollutkaan siihen aikaan ensin niin se niitettiin sitten vain kampilla se vehnä se oli sen verran parempaa olevinaan mutta sitten ne rupesi sitäkin niittämään vain viikatteella sitten ei enää taas kun vähän aika niitettiin viikatteella niin sitten mentiin koneella jo ei enää sitten piisannut viikatteet ja niin se nyt sitten on mennyt nyt on jo kaiken maailman vehkeet millä niitetään
no kuulkaa kun sitä heinää tehtiin niin kyllä kai rannoiltakin
juu kortetta tehtiin ääresti vielä tuolla järvenrannoissakin ja kaikki rantaheinät ja kyllä ne kaikki koottiin vanhaan aikaankin ja kortetta paljon -- olin minäkin yhdellä vuotta -- vetämässä semmoista kun ne teki semmoisen aidakset pantiin noin kahtialle ja siihen se korte pantiin siihen sillä viisiin sitä vedettiin sitä rantaa sillä viisiin ja hajottamassa minä olen paljon ollut mutta en minä paljon järvessä ole ollut kuin yhdellä vuotta minä sanoin minä en tule tänne se oli niin kuin olisi noussut jalat aina maasta ylös kun niin syvältä mentiin sinne pitkältä niin kuin ei olisi pysynytkään ollenkaan enää semmoisessa työasennossa mutta ei ne nyt enää tee sitä kortettakaan se kauheaa oli se kortteen teko
eikö sieltä kuulkaa kun siellä oltiin niin eikö siellä uponnut vallan ja saanut jalkoihinsa jalkoihinsa semmoista
sieltä sai välillä semmoista vihmaakin että saunaan sitten aina sauna lämmitettiin ja kylvettiin kovin sitten ja tervailtiin että ei pitänyt mitään tarttuman siellä oli semmoinen lieju niin tuota sitä vedettiin kauheasti sitä vedettiin ylös kun minäkin olin tuossa Niemessä niin töissä niin aijaijai sitä hirmeää kortemäärää kun siellä ajettiin järvestä ylös ja hajoteltiin kyllä se sitten hyvää syödä oli viheriäistä ja makeaa ja ja lehmät lypsi hyvin kun sitä sai mutta ei nyt ole enää monena vuotena enää niin sitä vesiheiniä tehty
no kuulkaa tuo karjahuusholli niin se on paljon muuttunut
juu se on - muuttunut kokonaisuudessa kaikki nyt viedään meijeriin maidot ja pienistä ja kaikista paikoista jo ja ei niitä enää kirnuta ja ja niistä meijerit laittaa voit ja juustot ja mutta kyllä se on oikein paljon parempi ja kyllä se oli kauhea työmaa kun niitä kirnuttiin ja ja sitten autot vetää ne - tai tuonne kaupunkeihin ja mihin he viedään mutta ennen ne ajoi hevosilla vain ne tehtiin leipääkin leivottiin ja vietiin kaupunkiin ja mistä vain vähänkin penniä sai se raha oli niin ahtaalla sen sodan jälkeen nyt ne rupesi kaikki nämä - ja sota-aikana jo - on pienetkin paikat niin viemään maitonsa meijeriin kyllä se ensin tuntui kamalalta kun sitä pakotettiin että se oli pakosti vietävä ei siinä auttanut mikään se tuntui kamalalta ajatteli mitä itse syö mutta kaikki on saanut syödäkseen ei kukaan ole kuollut ja karjatalous on sitten paljon mennyt toisella tapaa nyt kun on niitä kaikenlaisia rehuja kun syötetään - lehmille ja sieltä sitä sitten täytyy koittaa saadakin ei sitä - muualta saakaan sitten paremmat viljat sitten vähän kun on lajiteltuja niin ne sitten viedään kauppoihin mutta siitä jää niin paljon semmoista tavaraa kun vain on karjan syötävää niin
minkäsmoisia nuo karjasuojat oli ennen
no niitä oli - parempia ja huonompia ja niin kun nytkin mutta kyllä niitä oli hyviäkin mutta oli huonojakin kun kuka tässä oli tuommoinen voimakkaampi niin oli mutta eihän ne tämmöisiä ollut kuin nyt on mutta mutta kyllä niissäkin vain ruokki ja karja kasvoi niissä oli semmoinen kun pihan puoltakin meni sisälle käytiin niin karja laskettiin toista puolta ulos semmoinen meilläkin oli että pihan puolta mentiin navettaan mutta sitten toista puolta niin meni karja ulos kun ne laitumelle meni että oli taas sitten niin että ei se tullut pihaa sotkemaan ja oli lävitse sitten se vaja että pääsi menemään ja sitten taas takaisin sieltä kautta
miten ne oli kuulkaa ne lehmät noin kiinni
ne oli hinkaloissa tämmöisissä pikkupaikoissa ja ne oli isoissakin paikoissa hinkalossa minä muistan kun minä olin vielä ollut rippikoulua käynyt niin niin tuota noissa - talonkin navetoissa niin niissä oli hinkalot oikein vaikka oli pöytäkin niin sitten oli tehty sentään semmoinen oli semmoinen pieni pöytä kummallakin puolella seinää niin siihen oli tehty sitten vähän laudoista semmoista aitaa oikein että niillä oli niin kuin hinkalo niin tuota ja sitten pikku paikoissa oli ei ollut pöytää muuta kuin vain semmoinen hinkalo ja sitten tehtiin vain semmoinen vihko eteen sitten kun kuivaa ruokaakin annettiin kun oli tuota pitkää olkea niin siihen tellättiin sitten joko oli kortteita sitten ja heinää niin niin tellättiin semmoinen tuppo sitten siihen pitkään olkeen sisälle ja se käännettiin kahden kerran se vietiin sinne hinkaloon sitten lehmän eteen nyt ei enää ole - vuosikymmeniin niin enää pitkää olkea tarjottukaan tahdo kuivitteeksikaan sinänsä kelpaa se täytyy pistää jo pieneksi mutta silloin oli niin kuin jo kuusikymmentä vuotta takaisin ja siinäkin jälkeenkin vielä mekin ensin tähän tultiin niin sinä vuonna oli niin äärettömän huono ruokavuosi että se pitkä olki vielä täytyi ottaa lehmän edestä kun se survoi ja sotki sen siellä jalkojensa edessä niin puhtaat oljet vielä ravistettiin ja tellättiin suppukoneesta lävitse ja sitten taas kuumaa vettä päällä ja jauhotettiin ja annettiin eteen kun oli niin vähässä ruoka mutta nyt ei ole enää viisattukaan ollenkaan mutta tänä vuonna nyt on taas pitkästä aikaa niin huono ruokavuosi että minä tässä aina sanoin kun polttivat jo niin hyviä pahnoja niin minä sanoin että kyllä te vielä näette ja ennen kuin kuolette niin semmoisen että kyllä tuommoisia söisikin että söisitte vielä itsekin minä sanoin kun panisi vähän voita nokkaan kun polttivat niin hyviä pahnoja nyt on tänä vuonna että ei nuoret isännät ollenkaan meinaa uskoakaan että semmoista aikaa on ollutkaan heiniä heiniä vain sanotaan ja hyvää mutta nyt on tänä vuonna kelvannut pahnatkin ja vielä huonot pahnat ei niin hyviä puhettakaan mutta että kaikki ne on mennyt aina nämä oli hyvät ruokavuodet tästä edestä ennen mutta nyt oli taas huonoja oli kaikki muutkin vuodet oli nääs - kauniita ja hyviä viljaa oli kovasti ja viime vuonna tuli vähän ja sitä edellinen oli semmoinen sateinen taas että mädäntyi vaikka tuli paljon
no kuulkaa lehmät niin kyllä niillä oli jonkinnäköiset kuulkaa vehkeet millä ne oli oikein kiinni
juu rautaketjut niillä oli kaulassa ja ja sitten oli semmoinen merlu seinässä missä ne oli puussa kiinni se kettinki ja se kaulan ympäri
no kuulkaa ajettiinko se sonta pois joka päivä vai
juu kyllä se ulos ajettiin mutta oli niitä semmoisiakin navettoja kun oli hakupermanto vain niin mutta noukittiin siitäkin aina kasapäät sitten ja tasattiin että se sentään siisti ja puhdas oli niin tuota ajettiin se päällimmäinen pois että mutta että oli hakupermanto mutta mutta tuota kyllä se aina pois ajettiin sentään ja siistittiin mutta hauteita ne annettiin sitten isoissakin paikoissa niin ennen oli semmoisia purkkeja vain konki täynnä sitten ja kahdessa rivissä oikein ja sitten se purkki heitettiin aamulla aina lehmän eteen ensimmäiseksi mutta ei nyt tehdä enää hauteita että kyllä se aina
mitenkäs semmoisia hauteita tehtiin oikein
laitettiin vain semmoiseen kun ei vanhaan aikaan kun ei ollut mitään kaukaloa eikä sementtikaukaloita niin laitettiin semmoisiin puuastioihin vain jokaiselle semmoinen osa eteen ja siihen pantiin vettä ne tehtiin aina niin kuin ehtoolla reilaan kun ne aamulla annettiin niin siihen tellättiin sitten vähän jauhoja ja päällä ja ja suolaakin ja semmoista sekaan aina ja sitten se nostettiin se yksi purkki kun ne oli siellä hinkalossa ne lehmät niin jokaisella oli itsellään astia sitten ja söi ja sitten ne otettiin taas pois ja kerta päivässä niitä annettiin vain tehtiin aina ehtopäivästä sitten reilaan että ne oli aamulla reilassa kyllä se ruokkiminen vanhaan aikaan oli semmoista paljon toisenlaista kuin nyt mitään juurikasveja ei ollut eikä niitä -- kylvetty elukoille jos oli lanttuakin niin ne kylvettiin johonkin pieneen kun poltettiin joku plätti ja sitten ne istutettiin pieneen plättiin sitten vain taimina
jaa että sitä poltettiin
niin poltettiin semmoinen plätti johonkin mäen syrjään siihen poltettuun maahan että ei se kasvanut likaruohoa niin siihen kylvettiin ne lantun siemenet ja sitten kun se siinä päällä oli että ne iti niin - kasvoi lanttua niin niistä sitten vasta istutettiin maahan sitten vähän lanttua nyt kylvetään koneiden kanssa vain maahan ja niitä on paljon
mitenkäs kuulkaa noita nauriita
ei niitäkään ei niitäkään vanhaan aikaan niitä kylvettiin semmoisiin risukasan pohjiin ja semmoisiin vähän mutta ei niitä mitään kylvetty sarkoihin eikä peltoihin
mutta että niitä kyllä
kyllä niitä oli sen verran että puhuttiin niin niitä kylvettiin semmoisiin risukasan pohjiin noin tuonne pitkin mäen syrjiä kun ne poltti niin sanottiin plattanauriiksi sanottiin niin niin niitä kylvi kuka oli viitseliäs niin niitä sitten lapsetkin söi ja paiskeli ja sioille niitä keitettiin sitten semmoisia
ei niitä ei kuulkaa semmoista naurishautaa tehty
ei juntista tehtiin taas hautaa sitten täällä puolella ruukattiin että siitä siitä kun lantuksi sanotaan niin siitä tehtiin semmoista hautaa mutta ei muuta - loukkusaunoissa ja semmoiseen sitten kun liinoja lihdattiin niin sitä vietiin sinne sitten keitettiin ja haudottiin pantiin sokeria ja rasvaa ja kyllä se hyvää sitten olikin
no kuulkaa puhutaan vielä tuokin asia tuo kun ennen hapanta leipää tehtiin että miten se taikina ensin tehtiin ja miten leivottiin
se tehtiin vain juuri kun oli puuastia niin tehtiin juuri semmoiseen niin kuin suviveteen vain jauhot siihen ja kun se oli taikinainen tiinu kun siinä aina leivottiin niin niin tuota sitten se happani ja pantiin hiukka hiivaa sitten siinä se happani ja sitten se sotkettiin ja leivottiin sitä nytkin vielä käytetään meilläkin leivotaan itselle niin niin tuota tehdään mutta vain vähemmässä muodossa nyt kun on vähän väkeä niin ei sitä tarvitse niin paljoa siihen täytyy taas sitten enemmän hiivaa panna kun on pikkuinen mutta silloin taikinat kävi ilman hiivaakin kun sitä oli iso tiinu niin se tiinu oli sen verran hapan jo kun sitä oli leivottu niin että se kävi itsestään siinä meilläkin kun oli iso väki niin leivottiin paljon mutta ei nyt enää tarvitse kun väet on mennyt jo pitkin maailmaa niin
no kuulkaa miten ne miten ne jauhot noin sekoitettiin sitten veteen
ne juuri vain semmoinen härkkäin ja sen kanssa vain sourittiin ja pantiin ne sekaisin sinne ja aika vahvaksi sitten aina lisättiin vähän kun se kävi että se lämpyi ja uusiutui ja sitten se sotkettiin käsillä oikein ja ja leivottiin
minkämoinen se härkkäin oli
se oli semmoinen männystä tehty semmoinen oli vähän piikit rivissä ja ne oli sitten tehty sillä viisiin että ne oli pantu ne piikit naruun sitten että ne vähän tuli semmoiseen yhteen riviin kuivui ja sitten kun ne kuivui semmoiseksi vääräksi vähän niin sitten ne pantiin poikki se pantiin tuoreena semmoiseen painoon ja ne piikit naruun kaikki että ne kääntyi sillä viisiin ylöskäsin sen kanssa sekoitettiin sitten ja vielä puuroakin sen kanssa keitettiin vanhaan aikaan mutta nyt ei enää nyt on rautavispilät ne on kaikki jäänyt jo on meilläkin vielä taikinassa semmoinen härkkäin millä taikinaa minä vielä teen niin siinä minä sekoitan vielä jauhot vielä vanhanaikaisesti sillä härkkäimellä mutta nyt ei tee kukaan enää härkkäintä minä puhuin että minunkin härkkäimeni rupeaa niin vanhentumaan jo kuin itsekin että menee piikit kuluu pois mutta ei kukaan sitä enää tee
no kuulkaa kun se sitten happani se taikina niin puhutaanpas sekin että miten se sitten noin leiviksi tehtiin
se juuri vain kun se sotkettiin niin sitten se nousi siitä ja sitten se nostettiin siitä sitten oli semmoinen pikkuinen leipälasta sitten tuommoinen että oli niin kuin lusikkakin tehty mutta se oli semmoinen leveä sitten niin kuin uuniinkin tellätään semmoinen päästä ja sen kanssa nostettiin pöydälle ja sitten se hierrettiin semmoiseen vahaukseen ja siitä otettiin semmoinen osa sitten ja silitettiin käden kanssa ja sitten oli semmoinen sarvi sitten semmoinen oli lehmän sarvesta tehty oikein ja poltettu ja keitetty semmoiseksi puhtaaksi sen kanssa tehtiin semmoinen läpi sitten ja kahvelin kanssa pistettiin läpiä sitten vähän että ei se kohokuoriseksi noussut siinä kun se leivottiin ja sitten laudalle ja sitten oli taas semmoinen lapio mikä oli pitkän varren nokassa niin tehty taas sitten semmoinen kun millä uuniin sai semmoinen tasainen siitä se vain sitten syntyi ne nytkin vielä täytyy olla lapiot ja semmoiset mutta että nyt enemmikseen leipovat vain kyllä ne pikkupaikoissa vielä leipoo missä vähän maanomistusta on niin itse leipää mutta kyllä ne nyt jo paljon ostaakin että vain leipomossa leivotaan
mitenkäs suuret ne oli ne uunit
no niitä oli nyt oikein suuria meni - neljätoista leipää ja ja enemmänkin mutta kyllä ne on nyt jo niin pienentynyt että vanhaan aikaan on ollut vielä kuule suurempiakin mutta kyllä ne nyt on niin pienentynyt jo että meilläkin vain vaikka oli toistakymmentä henkeä väkeä niin oli vain semmoinen että kaksitoista leipää meni kyllä siinä hyvin riitti leivässä pysyi kun on kaikki nyt muurit ja kaikki ne jo pienentyneet kun on vain hyvä kypsentämään niin niin kyllä silläkin pysyy mutta kyllä itse tehty leipä kyllä se on leipää se on vahvaa ja sitten se on muuten paljon mukavampaa kyllä mekin jo välillä ostetaankin niin leipää mutta kyllä se minusta on vain semmoista toisenlaista
ei se olisi sen väärtiä kuin kotona tehty
ei ole ei ole
no kuulkaa sitten kun ne oli oli noin kypsynyt ne leivät niin - mihinkäs ne tällättiin
oli taas semmoinen riuku sitten semmoinen sanotaan vartaaksi sitten ja sitten ne pantiin siihen ja pantiin kattoon taas sitten vähäksi aikaa että joksikin päivää että ne kuivui vähän mutta nykyään kun on ihmiset kaikki niin hampaattomia jokainen syö pehmeää niin nyt ei juuri tellätä että jos nyt on yön tai kaksi katossa että ne hiukka vetäytyy niin sitten ne viedään ulos jo taas kellariin tai aittaan ja - ne pysyy tuoreena ja leivotaankin vain vähän että on aina tuoretta leipää
no miten monta kertaa vuoteensa leivottiin
sitä leivottiin vanhaan aikaan vain kaksi kertaa vuoteensa keväällä ja syksyllä sitten sitten leivottiin jotakin rukiin ajaksi niin jotakin semmoista pehmeää limppua sitten kun oli joku talkoo vanhaan aikaan mutta nyt ei enää taas sillä viisiin leivota nyt leivotaan vain kyllä ainakin kerran kuussa leivotaan hapanta leipääkin joka paikassa muutamassa kaksikin kertaa että se on pehmeää että leivotaan vain joku leipä ja minäkin olen nyt kun on meilläkin niin vähän enää väkeä niin minä leivon noin kaksikymmentä leipää ja kaksikymmentä viisi leipää ja ne kestää kuukauden ja sitten leivotaan vain hiivaleipää ja pullaa sitten taas erittäin
no kuulkaa tehtiinkö ennen talkkunoita
juu kyllä niitä tehtiin ja minä olen vielä näillä vuosillakin tehnyt talkkunaa niin
puhutaanpas sekin se talkkunan teko
se ei ole mikään erikoinen kun keitetään vain - suuressa padassa niin kaurat ja pannaan vähän ohraa sekaan siitä ohrasta katsotaan sitten kun ohran jyvä halkeaa niin sitten se sitten se on kypsää se kaurakin ja sitten ne minäkin olen ajanut ne sitten - semmoiseen kessuun vain ja kessu on saavin päällä ja ne valuu siinä vesi pois ja sitten minä olen laittanut että saa vikkelämmin ne kuivaksi niin kun on tuommoista valkoista pahvia niin minä panen ne kesällä kun niitä aina keväällä keitetäänkin niin niin panen ne tuonne kedolle sen valkoisen pahvin päällä ja sitten ne vähän kääntelen niitä siinä sitten on puhdas harava ja kääntelen niitä ja liikuttelen niitä ja kun ne siinä on sitten kun ne niin kuin aamullakin hajottaa ne päivän on siinä niin niin sitten se pannaan taas se pahvi sinne saunan parven alla ja viedään ne siitä sitten sinne saunan parveen ja sauna täytyy kuumentaa sitten että se on oikein kuuma niin että ne rupeaa kuivaamaan sitten ja mutta sitten täytyy antaa vähän kun taas lämmittää vielä sitä lisää sitten paljon lasketaan sauhu - sisälle sitten silloin lasketaan ovesta ulos ensin se on niin kuin lämmin sauna kun ne viedään että ei se ota siihen märkään juuri kiinni tulee niin kovin karvasta mutta sitten kun pannaan toisella kertaa valkea niin sitten pannaan taas ovet ja lävet auki että että tuota sauhu menee ulos ja taas siihen kuumaan mutta sitten yksi kerta lasketaan sauhua sisälle että se tulee vähän sauhun makuun että ei se ole muuten hyvää jos ei se saa vähän sauhua ja sitten ne liikutellaan vain ja kuivaa ja siitä viedään myllyyn ja hyvin tulee muutamat tekevät sitä juuri noin nyt kedollakin vain että kääntelevät ja saavat siinä kuivaksi mutta kun ei siinä ole sitä saunan makua niin se ei ole niin hyvää ne jauhot että kyllä se saunan vaatii ja oikein se hyvä talkkuna että se on saunassa ollut niin se saa siitä sen verran sitten sauhua ja kun se kerran laskee sinne vain ei tarvitse oikein kaikkia laskeakaan niin se vetää siitä sauhun kärystä vähän sitten ja sen verran että siihen tulee semmoinen saunan maku niin sitten se on hyvää kaikkia minä olen tehnyt maltaat ja ryynit ja kaurat kuivanut saunassa ja ne talkkunat ja sitten maltaat niin kaikki itse mutta nyt ei enää sitten tehdä ei ole enää parina kolmena vuotena tehty talkkunaakaan on ostettu sen verran kun on niin pieni väki niin se tulee niin kuin halvemmaksi ja pääsee vähemmällä että kun tuommoisen nyt minäkin laitoin kun meilläkin oli paljon väkeä ja oli miehiä niin tuota kaksi tuommoista sadan litran pataa keitti kauraa niin siinä oli pitkäksi aikaa talkkunaa tahtoi välillä jäädäkin vielä että ei loppunutkaan
no minkä kanssa niitä syötiin
piimän kanssa oikein sakeaa hyvää piimää niin se on hyvää ja sitten ei se saa olla sentään semmoista loiskivaa piimää se täytyy olla vain muuten sakeaa ja tuommoista että se on ehjä hyvä maku niin sitten se on hyvää muutamat tykkää kirnupiimästä ja mutta ei kaikki tykkää siitä minä tykkään vain enemmän että kun on sakea hyvä piimä vain että semmoinen että se on hapantunut noin mutta että ei saa olla sentään mitään semmoista sirkilöivää niin se on hyvää siinä kas piimä on hyvää itsestäänkin jo kun se on vain hyvän oloista niin ja sitten kun siinä on ne hyvät talkkunat vielä niin kyllä se on niin hyvää sitten heinäaikana syödä että ei tarvitse kun on vähän suolaista niin syö piimää vain ja sitä talkkunaa niin sekoittaa niin siinä on ruoka